Bueno, mbá xó nda̱yo̱-mbá xó nda̱ñu̱úlo̱ꞌ, the̱e̱, xu̱wa̱án, creo que ikhii̱n nuñíi, bueno nuñíi̱, e̱ste̱e̱, nakujma ndó yáá mbáa xu̱wán, e̱ste̱e̱, naxkama̱a mbáa khaa tsíí nambáxu̱u̱ꞌ jma̱á porque na- nakujma é naꞌmba̱a̱n tsiluu̱. A̱ꞌkhue̱ ndu̱ya̱áxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ ríí, e̱ste̱e̱, tal vez naꞌnenuwii̱n má xuwán o xu̱wíin vecino réga̱a̱ ñajuu̱n. Pero ndo yáá, e̱ste̱e̱, naja̱nú mbáa xu̱wán, e̱ste̱e̱, por ejemplo, ꞌgí mbáa xu̱wán khaa tsí goꞌwóo rá, mí na̱ja̱nú i̱mba̱a̱ xu̱wán tsíí ni siquiera táꞌyoo̱ xóó, e̱ste̱e̱, núkho̱ nakujma porque naa- naꞌñuu̱, ste̱e̱, xóo najiꞌnáa̱ ꞌnii̱, na̱we̱je̱ tso̱o̱n, tso̱o̱n tsa̱wii̱n ná tsu̱du̱u̱ ge̱jyoꞌ, e̱ste̱e̱, nakujma rí miéꞌ, buína̱ wi̱ji̱i̱, creo que jndo na̱wi̱ji̱i̱, jndo naxúxi̱i̱ wáa idxu̱u̱, mí cháꞌwuu̱n mangaa naꞌñuu xóo wáa má naxúxi̱i̱ jngóo ma̱goo, por si na̱ja̱nú xu̱wán rá, ma̱ꞌñuu̱ atacar, e̱ste̱e̱. Pero jndo yáá, ste̱e̱, na̱ja̱nú mbáa xu̱wán ste̱e̱, i̱ꞌwíin xu̱wán rá, ste̱e̱, ante ikhaa̱ na- xóo namíxuu̱ xúgíí náa, ste̱e̱, xóo mu̱ꞌthánló rá, naꞌñuu̱ marcar náa ñajuun goꞌwóo̱, tal vez o maꞌthée̱n rí ikhaa̱ naꞌñuu̱ mandar rkhaa náa lugar, khaa rége̱ꞌ rá, e̱ste̱e̱, namíxuu̱. Mbaꞌa inii chaka, chaka, chaka na̱ka̱ ramíxuu̱, jngóo ma̱goo e̱ste̱e̱, mba̱ꞌyoo tsí i̱mba̱a̱ tsída̱ꞌ, xóo tsítu̱muu tsiánguá xóo ini̱i̱ xúꞌkhue̱n rá, khii̱n rá. E̱ste̱e̱ pero mangaa e̱ste̱e̱, rí nda̱yo̱o̱ ikhúún rá, e̱ste̱e̱, ndo yáá namíñúu̱ ꞌne mbáa xu̱wán tsí xóo i̱wa̱á mba̱a̱, tal vez lájwíin xu̱wán rá, tsí mba̱a̱ tsí wáa mba̱a̱ ne̱, tsí mba̱a̱ rá, e̱ste̱e̱, rí naꞌnii̱ khaa̱ xóo rí na̱nga̱du̱u̱n ꞌni̱i. Oo tsí xó mbáa o tsí i̱mbrúthun xóo mbáa xu̱wánꞌ, ste̱e̱, a̱ꞌgo̱ juun mbáa xu̱wánꞌ dxáma rá, ste̱e̱, rí nuni̱i̱ khii̱n ste̱e̱ tsí tsíꞌphii̱ khaa tsí dxáꞌgú porqué tsí khaa gu̱mba, porque e̱ste̱e̱ xó nuñíi̱ respetáár tsiánguá xó ini̱i̱ kho̱ rá pero ndo̱ó e̱ndo̱ó ste̱e̱ buína̱ gue̱je̱ tsí gu̱mba khaa porque tsíñíi nimbá tsúꞌkho̱. O yá ikhii púro̱ khiin ste̱e̱ xu̱wán ja̱mba̱ꞌo̱ júu̱nꞌ rá, ste̱e̱. A̱ꞌkhue̱n rí jndo xó rí nuñíi̱ enfrentáár mejnée̱ ini̱i̱ khii̱n